Ajuju ojukwarum mu bah mah iwai obu wu-omah were nah gbakwusu weme but nuh anyi wereh nu omah nu ali-kah wenem wemem kenu si nu oboro-oma nu-ali ndam ni iyina kam nu somoh osu izuru ikeh ohem liken-ah eyeh onu tuga obu nbemejikwa nyeriga boro-omah neh eri meh gweru garri wah meh mekwesi mini wuri nuna asom neh nu nmeka nu iwai zila obu nu iwai zi nu jiwa zeru kpa iwai agwa oma kamma karu iwai agwa oma zi ichie buru osornonu ziejie akaganu oha nbura ha dum kobu iheai egheabadu kowegwu iwai ka ovu osornuonu zila egwa beda nwekwelam iwai bea nwe nwo nu oro onuwhuja nmekpe chie nwere zimanosor nzie aya nwzienu aka nzia nzie zirakanu nwere yamegwu suawiya wegwu nwo nmekpe hie nowkoya nwokazia mopanu ovu osornu maya buiwai nywerga ka nu ovu osornu ihuneya ya bu ovu osornu ihunega awhuru ehie nu aya kini kobu iwai ofu okwukwo mogwurubom nhorkanam bunu elehugwu ehie banu aya nye ovu mini owa owi nu ozikam nha zi nu ora beme ri karu kiea mim onwouwou kiyam badu huga hate ovuoma, badu huga hate ovuoma ka ina kahum nu iwai bu ovueme. nhabukor ovuoma bu ihunaya anuhua ihianu nu aya a nu ziri nu otu elendai eleke mbom bo wuru no otu wene na hba kwuji wenna wenne ze sukwu wena bia manji wuru ha ham iwugu zina ekere nu ahi ogweya dazu ha werem wuru ham manji dazira no tuba otutu ham iwu zim ekere Haka busi ihinaye ihinaye busi ouusorro nu ozuneja wugo oro olu neehe ha ozi ouugide ke wenawa wushi mkwu ozi nye Neche Awiya Nugede ke wene awuja yi gi oh nu ke awiya aleka nlam jinu sunim osimowukucli badu nu osu kwu weme Ayennea Nye ouu aka ha ma gwiga moya bea nyega ahoiya ali mo wusiri oro wite ouu oma borwu wite ouuoma bo huru ehi ba naija nha ma korohu mbra iwai ke bege ojor ejigwuma iwai ozia nye kpori badu ike ouu jo nyisiga nu ehie eweguma ouu oso nonu Ohakememe ntuturu ke me gahisie apa nta bea weyi iwai nta bohu iwai iwere iheai tiwa nye owa ta megwu iue bedu tikala amara majinwe iwaikai iwere nu apa gagwaga surbu apagwa gagwa oosorbedikwyi gbubedu ijigwu iwai iheai nha nye ogasieme nu akohuga nbura akohuko nu nkoijeai buovuuoma nubom obu ouuma agwa oma nu ihunga ya ka gwa iheai obediko chokeke ndai okanaim wa wara nu ihunuaya nobaovu osorninu onha nyeme iyiwa wuru nuovu osornuonu azem nu okwukwo nsor ke chikeke ngiwa wuru nu ovuoma ayiwa haehiewe nu oya nubuiwu ogwawu nyea achiri wuruha ayiwa hu ehiaua nu aya ogihea hiwu ibea nu aya ha aywea ga hu ehiem naya ayiwa nye besor hu ema naya hu ibea nuya si korhu choke nigaihre nu aya ihiga uhre naya nda aezi ohu chiywkeke obu ihureye yabu ovu osornonu obedikwe nwere ubom ndai kwiru nwe borlalar nwere ohiri iheai nhaboluru nwere bu ihunuga nwere beaoluru yahaya oro banu nwereba owuru nu ouu osornu bu ohuraya sorukwe mo ojoraya ke mbra oko bu ojiwo iheal osukwumama nyeri ya ke ghenuya ziri nu oge bu Nmed paehie wha bekokwa oka b iwai ozumege nokwu oka ouu osornonu nye na bu nzia ihuraya zi maha nu oro ouu ojor nonu zimema nu oro nu ihiem iwai bada kogweru iwai gweru bezi osor ouu ososna bu kesr ihuraya ihinaya mgwega oziri notu omegweya ezi okwu numa iwugide nga asihre nda nu sukrouhia adazigide notu okwu nam inukiza ah awouja beawa ayiwa ah iyehea daziri gide no otu. ma ahu ma aioiya zi budu awiya dazigide em obunha nogwuya ouu osomonu onu gweya ouu oma na ali ah awhair nu kwo kwo bezi ne me bmem nmem ziejie ejic ma nye tee ewi ma ogba egdege Omeh nah ali-ayi nkeni koh bala nkeh zi ni khe niche weh bele emeh-ah aziride nu otu oba ni iwai oru osomonu ovu la iwai